<hesitation> okay ma iaa baa patina no <hesitation> iaa naa patina malen sin abal bal a lagit xeta taa manman lalan xeta no-no <hesitation> leng o kain-kain leng taa manman malan xeta gaa laa gaa laa lalan malan laxit mal mi pal <hesitation> lalan <hesitation> taim inaa mal nave garin mal taa tsap xeta baa laa lalan no inaman xale laa papan no inaman xale laa lau di baa sexap sol laa sin samarang laman taa tsaxa mal aken tspgen no malen <hesitation> tsalen no inaman di taa sol lau na baa maleli di tuwa o di baa se xap tsalai di Asexap malan bia taim ina xarin mal mi no inaman di baa se xap sol o mal axa tsap bula nave-nave <hesitation> na baa tsalen no anwa ma no-no bexal taim tsalen no xarin ie no marang na baa xol laa lapula na ba tsalen no anwa no nanan ina anwa xobel na baa ro taman <noise> lala arara mi no mara mal nabaa mali no okay lan pal <noise> lan pal nave pal a til xeta baa sux xeta baa xap xat dan xeta baa tsalai we xeta baa xap gat olan baa no xovbel di taa xap gat dan sin abia taim baa nave pal atsap di baa sux <hesitation> tsalai abia lelep di <noise> baa tsalai abia dan ita bia no xobel di taa gat no dan tia lauteng o ita no malen no xarin <hesitation> dan mi no mara taa sol di xaa- di xaa <noise> di xap xaa tsalai lelep buxa sinsa di xat no tan taa manman <noise> O xeta no xolot bia tsa nave pal atil o di xap xat dan <hesitation> di sux xaa manman ina lelep ina lelep <noise> pal axa tsap bia nave xeta lasi we <noise> namel ina malen ase laa lolobet ina <hesitation> uleng bia nave lolobet ina uleng. Xeta sexaleme xeta gaa lasi we pal ase til pal axa til nave <noise> xeta sela lolobet ina uleng xeta seal lasi malen xalxalme lalan uleng ina pal se bia no uleng ina pal nave nave a et o ala paskuk pal taa til xeta baa sux inaman arara tsal no luxal lan umaa pal naba tsalen no na baa xapxat luxal lan umaa na baa xap xat dan na baa xap xat no tuba mara arara xeta baa sux tsal mara buxa sinsa pal taa tsalen no xobel bia no. No bia naxida no umaa na baa tsatsa na baa xap xat <hesitation> na baa sux malang arara no tuba luxal mi no marang o xeta baa xap xat dan ceta baa xap xat luxal no luxal arara na baa met no bia nave pal atil pal axa til lolobet sin marang uleng no uleng lolobet pal axa til okay bia nave xeta sela sin ceta selasin xapxap ina uleng se malen xeta se xaa laa lalan abia bia marang laxit a xaa manman lalan xapxap ina uleng bia nave laxit atil xeta tsal xeta baa se tsa mara aia xeta baa xap tsitsil malen eses laa sin bexa xolot sin abia xarin laxit malan ase adi xeda malen xeda manman mu nanwa bia xeta baa tsal aia xale cook xeta baa tsal abia no tuba mara no bexal no luxal bula lan umaa bula nave a laxit-laxit-laxit o gaa tsalen no luxal bula lan umaa bexal no luxal lan umaa a gaa axau sin pal na baa til buxa bexal no luxal lan umaa a gaa tsage sin laxit bula nave laxit-laxit-laxit o xeta baa tsalai malan xeta manman no xeta no. Manman gita putim no na ba se xap xat na ba buting no na ba manman xedaa ba sux manman sin wanpla kain <hesitation> gita ba laa lalan abia no kain nanan mave a laxit <noise> okay laxit axa tsap sin no xapxap ina uleng xapxap ina-ina uleng <noise> okay marang sin-sin gita arara malen gita ati we ti-ti no mas ni no wala gita no inaman in ti di xaa di sux xaa malen amusili axau tsi laxit malen mal axa til sin sen taim laxit axa til sin s ntaim pal axa til sin sen taim bia nave di ati se bia di se xaleme sin abia uleng ina pal di se ati we pal naba se til sin abia taim na we di xaleme sin abia no uleng ina laxit di ati we bia no uleng ina laxit di at iwe bia no uleng ina laxit no ba laxit tsa sin abia taim bia no uleng ina mara malen di xaa ati tsa malen mal naba tapas sin sen uleng o xarin tun na ba tapas sin sen leng di at axau tsi tsa abia malen asux amusili abia no mmara di sux awmusili axau tsi tsa in ti o talawa malen talawa gita se la sin Bia nave axap taim ina pal gita ba tuxa pal na ba til sin abia taim bia nave gita laa lalan abia malen axap taim ina laxit gita tugaa we laxit a tsap ina abia tai bia nave gita laa lan abia marang xolot we gita xap ati gita ati we naba xap mal sin abia taim malan bala no taim gen atala axap malan no taim in ti xida no wala ma mas di taa manman o di xaa ati save pal na ba til sin abia taim mal na ba tapas sin abia taim laxit na ba tapas sin abia taim axp talawa asubla asubala malen axp malen ti <hesitation> mal mi laxit mi mara pal di xaa tsap amusili tsa xadi no taiming tsa no mas mi no wala di taa ati nave na ba tsap sin abia taim talawa asebula-asebula laa gita tugaa we <hesitation> taim ina laxit gita ba tugaa we a laxit-laxit-laxit-laxit xamsa mu se okay gita ati we mal naba xap til sin abia taim gita tugaa sin mal na ba tapas sin abia taim gita ba tugaa sin laxit na ba tapas sin abia taim <noise> o malen gita manman atala gita se xap malen bala gita manman malen no inaman uul malen gita lasi we <noise> se xap xaleme sin abia no kain nanan no mas mi no wala in ti di taa xaa manman no inaman in ti di xaa manman o di xaa ati tsa mal nabaxa tsap sin abia taim o laxit na ba tsap sin abia taim o pal na ba tsap sin abia time Axp talawa gita se tugaa nu gita manman mu gita tugaa mu we bala uleng se xap a laxit-laxit laxit-laxit-laxit-laxit o bala asubula laa tsiliabla uleng obala uleng axap taim ina laxigt tasol laxit <hesitation> ase laxit sin abia aisa no uleng arara bia no mara bia gita lasi we bia malan ase xap malan no mara gen ti malan inaman taa xaa lasi we na ba amusili tsa no taim ina no mara no ba tsap tasol lalan no marang malen xeta ba xap tugaa xan liman orong axaleme atet xale gita ba lasi we no marang ase putsi no-no marang ase putsi ase xap amusili malan axau tsi no taim na ba tsap in a bia no mara naba tsap malan ti taa xaa amusili axau tsi talawa axap gita se gita manman gita tungaa we bia mara tsap laxi na ba se tsap sin abia taim bia taim ina pal malan pal na ba til gita tungaa we ase laxit o taim ina laxit gita tungaa we pal ase til <hesitation> bia o gita malan lalan abia no marang iaa ken malen iaa mu iaa <hesitation> nanan lalan malan ase pusti abia no mara tasol lalan mal gita ba laa lalan. Lasi gita ba lasi we bia nave mal taa xaleme bala na ba tsap watala na ba malen mal na ba til gita a se xap laa papan laa lau xale lau gita ba se xap eses sin a bia eses laa lausin sa gita matatinga mal o bia nave taim ina laxit gita ba se xap laa <noise> eses laa ita gita ba sux matatina laxit o gita ba sux manman mu nanwa gita ba manman mu laa-laa laa gita ba xook taman abia no aiaa mi no mara gita ba wasim abia xaa di no manman ma xaa si no sa gita xaa putputim no gita ba tungaa laxit na ba xaleme gita b aslen no ita ma u ba laa alet aiaa ita gita ba manman lalan anwa xale se manman mu se o marang taim ina pal bula naba tsap gita a se tsal mara bula gita ba we iaa axp xal luxal lalan umaa no luxal arara lan umaa ase malang arara no u ba xap laa lasi xaa was bual bia lalan abia no mara nanan gita ba xap malen taim ina pal gita ba lasi asen we taim ina laxit asen we taim ina mal asen we xarin tun asen we bia no nanan abia gita ba xaleme lalan a malen bia mu.